Ugu dagha ke ovum. uwen vana. nduck ukoh. nduck ukoh ngo. nsump borho agim nje nnud. nnude ngwe nkuba ren nyaí okuroko nnime. nyai mme nnime ngo nkuku ngup doboro. nkwo amen ngupe doboro igwaha. nguhara íje mpoí ren ngwe. ndem ogwon. ndem ogwon ngo ndere ushi am. ndiadia ushinagam. ndia-dia ushi-agam ugo. ínorrí ke egbi wí ínemine ge ínchi. nchi ítene kpa ní není. nkuram nkum doboro du-du Êchí ke eghi we' ínene nne je nci. enh enh wogaj́e enh affia ku gam gba nne enh uvia uvia ídangha uku dagaha bangge ndeme enh. îgu dangha nduck ukoh. nduck ukoh go. mbío ren. mbío ren ngo anem ndem ndere ovack em ke orwan oven nchi nnime go, ebgi we nene nne nchi oven nchi itte kpa ni neni ndoboro. egbi wor uvai waka gban na, du-du echi ke demme îvang hoe ke-ke îgudaha ke ouum nne gubara nduck ukoh. mboi ren. ndeme uchi. ndem oven kpor-kpork nnime. ndeme oven nnime ngo. egbi îne-nineh den închi. nchi. ítene kpa ni neni ndoboro nku nna kpa. mmang ovack anim íderi ígorho. nderi ígorho wey îgíme Nnorhomey Ndere manni wo nduwo mmang ndep ngarrí. ígímme igo mmang ndep garri nnime. ndep garri nnime egbi înemi-mene nne j́enchi nchi. îtene k̉pa eneni kpa ndoboro. egbi ufu înene-ne nshî me eten îneni igame affía wo igínene ke echi chi. gbange îchi ke ure. ufu nenne echi-chi affía ítanene inemi affía bene nkuna. effia begga aje bana. effia begga aje bana. bana na, effia gud achi ke ndem meh îganne yener isan'ma. effía gud achi îgana ushi nni nene onor. effia beni auana ke ouum ushi we ínen. effia bani auana ke ouum ushi înen wo. nne achi sharp-sharp. aki ba echi-chi. effía íte wi nemi adorboro. ífí rub wor achi